Ҷорӯб аз мӯй ё пластикии сахт иборат аст. Вақте ки мо онро ҳаракат медиҳем, он чиркро ба як ҷо меронад. Гард ва резаҳо ҷамъ мешаванд. Ҳамин тавр, замин тоза мешавад. Ҷорӯб дар хона истифода мешавад.